أنا وأفراد العائلة نحب الزراعة في البيت من يوم كنا صغار ونهتم في موضوع الزراعة لأنه في دمنا ودم أجدادنا ومهم لإستمرارية الطبيعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وإستمراريتها.